أول حاجة نعملها <hesitation> نعبي المقلاة بالماء الساخن ونزيد عليه شوية سائل نتاع الغسل نتاع الأطباق، بعديك نحط المقلاة ع النار ونحط الما يغلي شوية دقايق، خاطر السخانة باش <hesitation> تعاون <hesitation> باش معنتها باش تنحي الفتفات والبقايا متاع الماكلة اللي قعدت.